पोलान्दु खाऊऊ जर्मन, रुसी, यहूदी, हंगेरियन हजसे के चीज़ो तंग भाव देखेच्या तो किशां होजुगो तंग मुख्य खाऊऊ पू शा, हलअंग आई खातीI क्रीम आई मसाला इस्तेमाल हसिज्जा। आई किशां हुजू खीमा ता हुजुगो तंग मुख्य वन्यजन दुस पिरोगी, बिगोस, गोल बांगी, प्लाकी, जौरनिना, रसोल, काइलाबसा। आई मिठाईयां रंग डेसर्टो खीमा किशां हुजुगो द्वा दुस पाचके, मुझेरक, सेरेनिक, मक्क्विकि, किईशियल देशके चीज़े दुस। पोलिश सूप ले फेमस तो, होजु बरच अक कपुस्टरिनीयक, फलाकि हजसे के चीज़े दुस। आई हुजुगोद्वा ब्रेड रंग ब्रेडू तंगेस च्लेब, बुल्लेकी आई ओब ज़ार। ओब बरकी ब्रेड दुस। तुंमको हुजुगो द्वा वोदका, कंपोट, मायोर्र, बीयर, बोर्सिका देशके चीज़े दुस।